Ley main game I like in my whole life la football. ley time I wor born my ma my pa ley na leh me to play checker lulu nothing if I na go to school I go play football I can enjoy playing ley game because a can bring plenty happiness to my heart and when I see people play it too I can admire I can enjoy neh playing it la why I like ley game for.